Pooh. i manasa. ti tetene yalia. e tamara lie ron ranga. ron story. a poata tiron gum ya lam a nonei a ron ranga bate story lanena manken story nimanasa. metiron mar matot wi u katun. alia i kamei a toa bubu taralia ron matot. poata teron mateya katun. nonei manapin soho nei harerehe tsi harerehe. nonei soho ne hagus. sa poata te sohoneni hagus. a tahol has tanen e mas soho has ni hagus. kameya toa poata. kameya toa katun e mate i han. sa poata te mateyen. sa nori ma sesentabe ya katun. me me kaba lasnera katun a nonei a tson eni. a poroman koro tanen. a katun e ron hasusuku koru ye tanen. La hamanasa lala mena rangatana. boka?A tson belie e limio hopu silemiyen a heni? Limio raman na hopue meni luma? Sa. u katun ri han e taker me hatenen. ga eniga talana. lu go suatei nonei a katun eni salutena hoopuwemeni lumma. inana. inane ready na. nigane ginahopueye luma. poata te lalasyen mena suatena nonei a tson. hopueneni inana. so katun te hitabee potsir. Katun e tabe me taber ba tson e takena me kurapana. ba. boka lime gamo silemula lia ha? Katun e mate. poata te katolen tsiom me lana mena holeiena tu sop. sop a tsimus. tu sop a ohots batena tsitsi buna be tsitsi buna be tsitsi bu lasina. tsitsibu hanapia to lahi. nonei hakats lasi. piah. a tson e ni e kukute romana lasenolia. Sa poata te bong hamanasa ka. tahol tan e hatei hamanasa talenen lugo lama te lar. lar tara tson i li. tson ili e mate lala. banei hatei nen me pena mangilin la gi. na nahha. alie matotiga tson i li. alie suata hase gula tson mena hopuegen i inana. ge naha ba. ah. le mangilin lasigi. lue go kato sarate sohor. suatara galapien sa ra te soho meranen eni. are. ara huol e opu ri hagus ba galapien te opu rowe harerehi. E nahana ba. naha te matot seke mulu. ah? Lie ma ngil las gi. takena. bong hamanasa tsiom bante hatena tahol tanen. ey. alugo tagule. lie katsin totos korug Tahol tanentagulena. poata te lakasa ya tahol tanen. ga none e pileya turu kolos tara tahol tanen. ba tahol tanen na kalata yena tamana. sa nonei te lalala. e tos hakapeya mona tahol tanen. ba tahol tanen e hatenen. boka. aluba nahaken tson. alue tosima mor. sante pena e nuanaba. na sahihapalaka la nemoa lui luma. habirits pots lenina. me hatena tahol tanen. pileye murir. salia te mamik. lia tena kalata mamegowa tamana. saliate tasuk. sa lia tena se mamgo. salute tuan semo. gemar katolaswiyeni. a tson eni a tson a matmatot. e hereye tetene me pan mena ni matot i tanen. se a nonei e hereno katun ri ahana han e atesil taler nonei a tson eni. ka has meya toa poata. nonei e gala i tasi bena sabe haseyena nonei toa ken ke tasi. ge bus. me busina. me tu hamatenene i kotolana temi opuyen me kuna. me kuna. o ka. a ka te kaneni. kenie katsin noweyena lia. sa u katun a laruma me tarataleyer. me petom lasi ta toa taken ka e ga noweyen. me suatasetalera noneya keni. a ka. a pien. a dolly tsia naha. te busina katun. Mena opun mate la. ali gi lasin a toaken mate tsia naha. nonei te katei a katun. sa kamenu stori e gono. nonei a tson eni. storin has ti kete has weleni latu so kolits na kulkapineta mou nen. me tuhopunene puta me pe talaseyena. ga mate lasi murnen. ge bus. me bus me. nonei hereye naha, i tanen. nonei hakats tlasin. galie manigalenlasi gowi. a katun a ngats hamate nolia tsia mate nowe nolia. marken hakats te ka tlasmeyen. sa nonei a tsomi. a tson eni ge mate hakapa. a poata teron tare gilia mats galapien e matotir. alie ron hakats pots negen. Alia tsi. bubu has taralia. tsi bubu ba ats tson pan.